Awal awal ma aku lari ma mati hee <noise> hidi ami halal duma hidia ikoi koi sala laku ami halal dumae, jadi aku lalari ma matir sanang laku aau, karna kau sanag laku mati, au eu taa naka una sama sabarang jadi amir hidop orang berduma ma, amir duma ma ina duma laleana lete mina laku papeana ma ukumpul kumpul nama, setiap adi pito mahami amae, setiap adi pito mahami amae, ami lepa, ami loko, ami carita, riya nala ami hala duma reya nalae ida, setia ami emeu apa ami dapa iduma ma ami sangaja duma tolan tola, pata sanga laku aau laku adi pito mi loko loko tesakarai busi seme laku marete riau huse musim ture muari, ih lebe bae tene huleei dari pada iloko loko te adi pito pane henei, sei carita taina ina rasa siu, laku teue teule laku ami dapate laku ami ole milau ami lamo sama sama ami nam sama sama laku ami loko micarita peduke, laku wakini aku wakini aku masaa paina sei aku aupa au siriu waaneu waapii, aneu ama wasaladi pi. Pia neu wase diamber turun diu riu, icer kamer turun nagapa turun huari, laku au wete au siu wete misi kalau maa au adi saa weu woo, ana eu wae latanu, <hesitation> anei cek akue, aku aku ina manaa, matire turinu musai etu laku euwe subu lama laku itel ma au puna kamananu laku itei hidop mane hulae, cek turenu seu watahe, padahal laeng huari, huari laku au lahola laku hounu wakastau hama aku mama na keluarga nikome, heaku ina na keluarga, laku matete misie matea iaku niame siu huari pitae, ite huari, huari kalu ite jaga pito ma bisa, alaku ami bage, ami bage ima teteidua, ha laku ami bage ai bage sapi topito ma, pito saka teteisa pitei saka teteisaa, aku mati siama, tete hidiami ma minusu kamina, laku awete aka mati, sakarang ma imi bage ka rupai dua ma adi pito teisa mateke, ilai imi ma adipito misaa aka masaa jadi. Aka tete isaa adipito isaa ma aka papaei saa laku bage, riya laku jaga laku adipito riya aku mama aku, aku ina mana tarip ma aku ameue, eu jaga, jaga hola karna irie rene laku ami una riya ami hisire, hisi wapea ri selesai laku ami odiai, odia laku ijadi aduhae, adua laku ami akadika, kadi kireana laku loto ka laku mansia kurpae laku paledia, lapedi aueu hatoru, jadi ame puna huari ma dimau, baru menau kama tapana baru mupaledi, jadi mati kalu sitea mati laol mati saa mati aku nia ku, ada yang hutu dua, ada yg hutu duadadima, isaa tanpa isaa ha laku adi masa ma peare re laku keu wela lete, wela lete laku pulente peare, aa jadi sabantare ma kalu aku ina metertaripa eduke ma berarti au eue au lae peduke, laku taripae aku lae au <hesitation> lae ma au riya aku lalarie laku mastidue. Alaku subu subu karna imudu hiea sia mati tepo au mati, hamalakum miteplo sama sama laku ami loko mi carta adipito ma micarita, pokonya carita isa pei isaa, isaa pei isaa, laku eteria mati sakarangi tabole teuna iter jate riya musia iya, nanti musia ta suka ite, kalu iterjate riya musia ima berarti sia imama otomatis ma bisa mi keu, hamalalanu meruru ite, meruru ite ma taperlu ite, laku ite mahanu mai louhatu mai loho saladu, karna musia tasuka ite nikome, jadi intola ma, ite weida pa tolan tola mateeke, pokonya tiap hadi pito minahola leate launa rame rame te carita ite lalar loko lale tecarita, terita iter tenuapa pi, piapa pi, tena una ahuna hodu pi, tena una lawai pi, tena una semei pi, aku alanu sama sama, perna mepuna kurang aku tua, jadi au tasimpang hutuaria ma, karna kalau au simpang hutuaria ma karena kalu simpang tuari ama berarti awa ta suka duma jadi. Me ma naka simpang hutua ya supaya hidupe laku lalari ma intola, tapi teinai sama aku masaala idaee, laku aku keluargae tapi waktu mama, manana ma mana suka laku pae masa sujanji, mati dapate ma usa laku una masa idae, masala idda riya awe laku subuh subuh ma mana keluarga mat laeng ma, <hesitation> mana ba mana aa, ma ana dua ima laola mati lahomi mati la homi la wawue, homi riya nala musiala elau, baru mati ariau, tapi mati tau nuao cuma mati lepa rio awete mise, merana ma awete riya mapea reida nase tapi mata niau, terakhir ma laku ete mise, au ta una honi lakomi karna kalu una homi lakomi berarti terido utayya, jadi. Masa masa masa darikan mandiri mateke supaya tetiwaduma, tapi untuk ana balas dendam ma au eu tayya, karna ite hidop laku musia tahiya hei, jadi tena mati ena la supaya mati pikire tolan tola, supaya naka mati niuna sabarang pedu ria misia laeng, aau mateeke supaya urasa undeke, akeu kue laku aku lala rima sala mela hola pea mipake nia kumasa melai mi pake niaku, tapi mete rise riya nida, matir mau wela ma, matir mau matir una kakarasan mala supaya usia nariuna, tapi au ma tasabarang teke, supaya naka matir houni laku aau, pea ku lala na masa melai hola mi pake nia ko tapi jabowo jawa, hale pati hama kamae tai bisa neter nipata laeng hatina mati na meter mau.